אלעמיני שנעלע סענדוויטשעס, נאכדעם סעלעדס וואס קען גיין שנעל, געפאקטע עסן וואס מאכט זאט און גייט און און מ'קען ניצן שנעל, <hesitation> למשל יוגארט מיט <hesitation> גרענאלע און די מין זאכן.